Ngo de ngu velek kama chlah cha duran da duraka de mamor cha chlan cha ser ka ngu velenga sa ugu mo ngo chut sa va ma cheseng ne vecha sa chule sa ngu cherteps daveron sa chule sa ngu ver kama thang kusem na muk de cherang mamarka sa chule sa ngu chertep mencecha, sa ngu ven sa mek kama a tingi sa chule sa uma uthes ka de ngo thu cha mek kama teleng sa chule sa uthes ka.